Singgapura ia negara yang nanu budaya no sejarah neme tradisi melayu, Cina india no pengaruh barat boema nanu aspek budaya, aspek nana'ak no aspek seni.